n'nyare mebə dəb jəri ngərə rə rəyang kəndu karə rəyang kən dəgrə jir tuwe rəkə bə nya kə tuu nyərə gwandang ndəg kə meba tuwe rə jir kə kən tau jautang karə yaggi jənni n'jurore ngərə rə kwasətə-kwasə njuu kə me bə nəngnga jir bənən nga nən jau nyərə yəggi jənni tənnən jur bəbən dəmən nən har me bə tuwe jir ngərə rə jam ngərə jam kungugarəm yai jənni ye ka nən jure, mənkən, mənkən jam kungngarəm ndundə kwaən warəgu nji kwani me bə tuwe jir nyənni tənən jura siyu. ka yaggi jənni we mənnə yai jənni me mən jura təmba nənnəm bərkə təmba nənnəm gani kutsi me mən nya rə gəmmi a kotə warəgu ko fəlla warəgu juswang ka nənəng bə nu kən a suu kəka su me bə kabə kiwirə bwi me nən dəggo yaggi yaggi bənən nya swangngər təttə nyəng ke kə bənnən nya nən jawi ya jənni me bə murəwe jənni iya nuwa təmbe nan dak kə me ba nənguga jir nən bani rəgu nyərə kurgote, nən waw me bə langre bənən nya bənən jau nəb nəngngarə rə kanən nən yotənnan bon yu kanən nən nangngare kə kənən yotən a boni nən jau nyərə kəllangngi ka nən ware, kə kənən jau me bə nəngnga jir yai jənni warəgu ka mura kənni nən nuea mebə juwe jir ka nən nya nər jaw ka yaggi jənniwu dang dang dang mənni yagi mewa tənbe. yaggi me wa təmba yaggi me wa təmbe me nən jurore me nən dəggare, nyənkə jira nwuwerəgə mo təmbe nən nənga juswang kalang kən la su kə ka su me yaggi jini nən dəggare dang dang ba nyərə beta rətə, jəni nən nuu ra gwi nən bannə rəgu nən wu wau miyu kə kənən nya nən jau, a sumən na nyen kə kə n'suwe da ka yaggi jənni bənn nya nən jawi nyəeəbeta rə bə məni bo nyərə yeu jə ka jutən siwr merə jən nən dəgga ra gukə mənən juttən swerə a yaggi ni ka nəngnga kə ba jutən suno ba kutən yəngtə dang a bukkə kuyotən yən tənkə kə məni berə nemər bi kuyotən məni mən mo nyərə təmba nənnən mə nən kwitən nemər ka məni tan n'juu swer tən təm jənna mu ba surəm nyagi me giyi ba taba. me guji məbrarə ji nən warə mo me ba nəngnga nyagu bərkə kytənba nemərəng təmba nən ka yullu, yai jənni dəgga rəye dəgga kə juwe rətute gu kwan yaggi bən wuu wawwi wau kə, kəmən jiggare nbuktən təm kə bən kuyotəm gəmi kə kə bən yamme gəmma jiyu kə warəgu n'yamme go nyəkə yai jənni ba nyəyə me sai rə nemər me sai rə yəngtə dang dang ba.